Ñy fomba fampiasà ñy fitaova fitsapa ñy hafanà: -Hijerea ñy hafanà aminy ñy vatany ñ'olo, atao aminy ñy toera mety aminyy, ñy fitsapa hafanà, atao aminy ñy vava na an-keliky, apetrak'ao, alam'izay lafa afak'entea, ñy hafanàny ñ'oloñe, zay Ñy fomba fampiasà ñazy.